Blendrga sevimli mevalaringizni misol uchun banan, qulupnay va boshqa mevalarni bir stakan yo'gurt yoki sut va bir osh qoshiq asal qo'shish orqali aralashtirib silliq massa xosil bo'lguncha aralashtiring va xosil bo'lgan aralashmani mazza qilib iching.